أول شيء بغير أسلوب الشرح بستخدم وسائل تفاعلية مثل القصص، ألعاب تعليمية، بطرح سؤال مثير للنقاش، بطلب منهم المشاركة بأفكارهم، كمان بستخدم صور، فيديوهات، بجعل المحتوى أكثر جذب، وإذا كان ممكن اغير مكان الدرس قليل، وأضيف بعض الأنشطة، و كمان <hesitation> بخلي الدرس ممتع وبنعمل تفاعل عشوائي عشان يستعدوا انتباههم.